Bueno, este pos ma koo ni este te koo too iyo pues siempre sa´ayo in tau, bueno siempre kaxintau jenoa'ii chii tu koka´a toii jenoa'ii siempre koo yua este xintauii chi ma kantooi, siempre, siempre.